Inzi ndayanza nidhikhu vianje rikhulvulwa. mbe inyo nifamilia yanje. vugalile ikeki. muri inehi na vikhuria vindi. nikhumari khuria khusare khuvovere nyasaye asande. vikhuria vinyishi khuri micheree zisoda. zingokhoo. khuhurire vulai. vushuma ni inyama, zinduma ziosi lukhumari khuria. iridhiku vianje rikhuivulwa nyanza. <hesitation> ndumishire ridhikhu yero. khuvoveru ifamilia yanje. shindu sha nyanzi. shindu sha ndenyi. khandi vavoredekhu makhuva. khuri maisha gari khuri maisha genyekhana vamenyee. vidhikhu rianje viakhuivulwa. <hesitation> nyakhuyanza ifamilia yanje indevere shindu sha mwoyo gwanje gwenya. shashirikhukhola khu noo khuvaakhu nasho vundereve shindu shilai, izawadi indai yashirikhuukhu nayo khumaisha ganje shianu. ye nindio ndenya ridhikhu nianje riakhuvulwa rivee.